<...>Fanehoany ñ'alika ñy firaiketam-pony: -Mihehihehy avao i ro mañorikoriky anteña avao ze tany omban-teña; -Mikapokapoky avao ñy; fitombenany; -Mandefa hafatsy ie aminy tay oagiñy; -Mikapokapoky koa ñy tombony ;manahaky anizay i lafa misy raha teany ho volañy; -Mihaokaoky avao koa eie; -Mitsambotsamboko aminteñ'eñy lafa teña ro hitany; -Taritarihiny ñy sikin-teña lafa teña koa ro misy raha teany ho volañy<...>